בּאש תְסַלֶקּ אלבּיּדָה בּטָרִיקָה צָחִיחָה חְסָכּ דִירְהָא פִּטָנגֶ'רָה צְגִ'ירָה וּתְעַמְרְהָא בַּלְמָא בָּארֶד חְתָא תְגַטִי אלבּיּדָה כָּאמֶל, מִמבַּעְד חְט אלטָנגֶ'רָה פוּקּ אלעָאפְיָה וּחְלִי אלמָא יִגְ'לִי, מִלִי יִבְדָא יִגְ'לִי נְקְּס לִלעָאפְיָה וּחְלִי אלבּיּדָה תְתְסַלֶקּ לִמֻדַת עַשְׁר דְּקָאיֶקּ תַּקְרִיבָּאן, מִנְבַּעְד טְפִי אלעָאפְיָה וּחְרְג אלבּיּדָה וּדִירְהָא פִּלמָא בָּארֶד בּאש תְוַקְּף אלטְּיַאבּ וּתְקְדֶר תְחִיד אלקִּשְרָה בִּסהוּלָה, האד אלטָּרִיקָה סָאהְלָה וּבּסִיטָה וּבּאלוּקּת כּתְוַלִי תְעַרְף כִּיפאש תְדִירְהָא בְּלָא משַׁאקִּל.